اللون الأحمر <hesitation> بيتربط باللنسبالي بالنار و في عاطفة وفي قوة وفي شغف ف لون في طاقة ايجابية أو طاقة متحركة عموما يعني